Muriɲ iŋg koroŋ Muriyi iŋg koroŋg. Hal, ko hada. Wo kə ɗarkə, mohadat kiɲa ɗar na ŋəŋg. Kə laaza, wo riɲõ korone u hadida, wo keri ɗar gəda. Tee imbi toro bahaa, woo koronaŋg ŋgal roonan. Teen toŋger adat koronida. Taa ŋgar biriɲõ koro niya oho adat kida wo tiri dar nanida. Wo naŋg ŋgar mitəri ɗariɲ gida, haddeɲ ɲatiɓa teɲibu. Koroonen, hatan, sahafoŋg de daarom. Tə safoŋg degenetin de na ʃeribo godenti. An nde ya, koron təri, ɓatə ɗeɲak, harab təri ɗar naan ke. Pəsə, tara bat baterii. A wagab kuɲ nɟe, kuso, sahaab umɟoko. End, endena ʃer. Tende na ʃerniyee. Garbo ndele ndək tə orəɲa. Matan, ɟakoho, ka ɗar na ɲik. Huriyin koroon tə ɗarnaŋan, yelhə diginan. Dəgən tə omo ɲit, dəgən omoyo oɲit. Lendel, gurni kooro laɲ ya ɟa ɗar na yiida kə ɓaa teneɲ ɲiba. Mbate ɗeɲ yiba keyten, kuri koro dobu kə tarna ŋaalan. Nə niya təri ndel gaɗa, taan koro yayow. Kortarbo kone geda kohok garbo. Kə wagaf kiɲana, keyeda kohuriya koro. Koron marawaayit gargo ndelen. Koroɲa, korona batan yari oho adegara tetoŋgar ada ɟun gada. Ata sahafunaŋg ko, teen toŋgeri yeda kaatu oreɲ. Toŋgoriɲede kulu kulu. Naana, kodon nelbe, taan koroɲa ri ohod dila. Tuy wogof kida, woteri ɗargada, yeko iɲ kod toraba, yiko imbetende na ʃaraba. Ndaha foŋgi yiɲini, tendel na ʃaraba dendel tendeɲ. Kan, ŋgen ndel te kili, kaŋgə ndel taɓe. Kaŋg ka nder kaŋg. Diyee, danati kaŋga del ticiya ŋgalne, kaŋg kə ɗaagine kaw. Kardana moroy yowoɲad, tak kindeɲ yabahaa nan. Yol in sahafun, taŋgar go tuwawof kuɲananiya yagusu. Elbe, tani, arbariɲaŋg koro niyakil dar naŋgi da. Ŋgal buguni koro yatəri, wo wafkida.